Am ina botbot fua anin, aroa botono. Aroa botono hua anin, yadindak nia akumunea mel awoi fua an hina tal lebe tolo. Lebe tolo aa ariseenine, roa hua anin no, pasti aboruk ka aa <hesitation> ebis nai sentohen no, aa wam ina hua anin, te muli lee. Am fuley lebetolo, ee doug isen tuhani kaa. Adoktoha wa ani, am otera. Ya otera hua me auo woy, asin musti lebotolo. Coba um taim es yanane uubhilel sentero ta oteraa. Am otera, ya dinin omm han lebotolo bota anin. Au wiya nanim, um leloy, lebetolo bota anin ne raiya mhee, en ana esena dokita. Om leloy man, ya nane hua moy akuyani sene inay, isenine um ouu obite leloy am maff. Fute lebetolo bota anin, aa huam ma, aa yakumuneina. Isenine ibilis stafatee, ni bitaraa. Ni bitar tapi murtaa. Mutaa lebor tolo, borta mamaa. Aa hua ma, am ina botbot le'o. Hua ma lebertolo borok lear. Seney aa kai tuhe menok, am huara halo taka, kai tohemenika.